Raha ny fotoa natokako anamboarako fanatanzahantegna zashy da adin'ny raiky isan'andro, a- akoatrane sabosy, sabosy zashy mandagny andin'ny roy iaho satria magnano basikety eky koa, da raha isan-kerinandro zagny iaho mahalany adin'ny valo eo isan-kerignandro.